أول شي حاول تقلل من <hesitation> من أستخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، يعني خلي الموبايل بعيد عنك قبل ساعة من النوم، بعدين جرب تخلق جو مريح في غرفتك، إضاءة خفيفة، درجة حرارة مناسبة، لو تحب جرب شرب شاي أعشاب مهدئ مثلك شاي البابونج، هذا يساعدك على الإسترخاء، خلي عندك روتين ثابت كل ليلة، زي القراءة أو الإستماع لموسيقى هادئة.